Laha raha fanova kafe rey, rey zany la kafe ilà malakilaky rey zany ty fanova azy satria matetiky moa zany ny vazaha raha tsy de manam-potoa zay. Da rey avao ro ampesandrozy fanova kafe rey. Mahazo kafe- laha kafe voany iny atao anatiny ao, da asia rano kelikely iny, tonga de rano mandevy, le afangaro amin'iny amizay i bakeo tatavany amizay na tazona le avy eo amizay tonga de mahazo kafe.